Menga oddiy va mazali ovqatlar sifatida omlet va sabzavotli salatlar yoqadi. Omlet tayyorlash juda oson va tez, shuningdek, ko'p sabzavotlar qo'shilib, sog'lom variantga aylanadi. Sabzavotli salatlar esa yangilik va rang-baranglik qo'shadi.